المعتقد المهم عندي معتقد الأعتراف بالخطأ ال admittion يوم نوصل كلياتنا كمجتمع أنه اللي يغلط ما مو بالضرورة يعتذر لكن يعترف جدام حاله أنه غلطان هذي بحد ذاته تطور وتقدم وأنتماء للمجتمع لكن نكران الأخطاء هذي ما بتفيد الفرد ولا المجتمع.